<hesitation> Karazagna akanjo zegny, misy hoe tiserta a, misy <hesitation> i zipo, patalon-gno, misy <hesitation> soutien-gny, ya i tiserta zegny bôka zegny ampiasaigny kaofa mafanafana andro de karaha zegny koa ny shorta, ny zipo ndraiky zegny ôhatra ande hivavaka afaka magnatô zipo, de soutien-gny mazava hoazy hoan'ny viavy tegna ilaigny.